ايه اكيد ندير روحي مريض باش ما نمشيش خصوصا وجت الامتحانات هل بمرات درت انا روحي مريض باش ما نمشيش للمدرسة وكانت الكل مرة تنجح الخطة هيا ويسحبوني مريض ومانيش ماشي لكن اننا كنت- ما كنتش مريض انا كانت هذه حجتي باش ما نمشيش المدرسة ولا نمشي للامتحانات